ايه عني ال - التعليم مهم لاي مجتمع بالتأكيد ما في تقدم او صناعة او تنمية او اقتصاد بدون التعليم حتى الحرف البسيطة او البدائية تحتاج تعليم عشان تتطور التعليم ساهم تطوير كتي مجالات حتي الزراعه وخلاعا اسهى التعليم هو اساس التقدم